Kakumana na nalo ea na mari nalo boniai dipa aru lao, tioni nalo tadipaua, ta dipa mate, elae nalo ena kain maria ua pe tanisi, kakumana, are mida nalo dipa roro, ito papara taim auai dipole oto, dipole tusadia. Are imani ela na kakumana nalo inala podoi, inai podoi saina podoi ela nalo tape tanisi, ela nalo mampa tioni pe mate to. Ela tamanipa bola waina, ela la, mari, na mari. Paparataim kaukau boni dipaka ioua, paparataim ela dipaka mamausu, tape boni ela ma nua dipa wasi sadia, tadipa lauma dipa sapudia, dipole anidia dipole karatadia nalo, are ea meda, nalo taupe toridia nalo, boniai roro paparataim nalo io purutu tadipaua ea inidia ani ani ela dipa lao, dipole, oto elai auai dipalo kaisi ela dipa ani ani, dipole otoisadia are kakumana ena tape tanisi nalo mampa ataisamani tioni tape mate to, nalo sain pe tere, elae tampa bolai waina paparataim sain dipa matate ea anua dipa mate, aka sa, elae, manpa atae asa ela tioni, mateto. Are nalo turamarelaman pa wasadia ela tape tanisi manpa atae asa, mani paua. Ena mari eh ta tatanisisa-la, na mari saka. Ele tioni pe mate. Ela manpa atae asa, ela patalo dipa podo, ela nalo sain dipa podo. Nalo elai mani atae atoraidia elae kain pataloai. E tape matate la manpa atae asa, nalo losolataim ea. losola taim ea mariesa. Ena lo sain dia podoi ela tadipa tanisi a sa tadbo mani atae asa. Sait namini tion ta pka mate, aka tioni auso elato, elae kainiua ela manipa atae asa, tioni pe, mateto.